We ne gei ka, na ti shakki kebeniyo, ye ta yoro yen kpang mo niyo shar wen kpang ye ta ya meren kpang, ti to moi a mere yita danklo kebeni ti ku bukgu, a mere ye ta daklon shakki ka yammani ken shar wen kpang, ye ke ta yani, te pere poshere ko lekan ti shige ke ma gei ka wen kwa ye ke ta ya ne to molonko yi ke ti we shima lega ye wen koang ken sheron sheni, ke ma weya kugu ti shakki pene no kpang ken gasho mo mara ye mere shaye, man ya mere ma ti te, lelon kebe ma ti shakki waye ma ra ya ni we goji leka ti fo guk minajui, goji lega gumen kuju shaye, ma gunon ku shaye in ti pero shaye ti shaki we a yuro yen kpang, ma we yuwa ro yen kpang mo goji leni shu ti kune tare, in yu mere ti ku, ma ye ta sharto yen dakla mo goji galkuju in pero shaye ta shin lonku ye mo lunmo fo ɗiyon kpang ti guk mina goji, guk mina goji ma fowon mu feji, ti tewe shin ya shin pa tamu, shin patamu Shine a patomu ka ɗeen pisherem, shin pakmu ka poshiren kpang, mo min deyo, shin ma shin yuwa deyon kpang, ti deyoju to men ye wende men shigo shebo, te pere kan shime me yu ɗee kpang ka shayenmu men wejo kura shaye mo men nuno wen lpang ti shaye men ta yoroo yen kpang, guk mina goji ti yuru pekro ti ku cewa mo wesho ɓwato ta ku shaye mo goji ɗeeju dok goji ma deyo dok tare we ma fowon mu tega feyi, ma we clina yin dakla shela goji ta sheron tei ti ku, shela goji ta wak wen ɗaklani, wa wen kpang ta rire ku ɓuk goji, to niyo goji ta salɗo shaye ju gei we wan wuro kama ta ya ni ka ya ma yuwa ɗiyo ti ku ta shini in foren fo we fo porani ta shini ti ku we yuwa diyo ti kwe, to gei we ta yuroo wunu mo yun shura ka sheye ma ye ta wa to ka we ta daklo. Poshere ye ta dakloro po diyo mo we zo yunu shura ka terei to ma fowon mu shuka kogu yen kpang tene we goji ti ye bi wende, min goji min ti po ye meremu, wen de ti shakki yin kpang, a ɗon mo ta kura molin, a ɗioo we ta re shkki goji Mo ma ɗaklo sheki gojin lonku ye ma fowon mu fuwa do shuk mu kogon kpang, to we ti teemokomu ti shekki we goji, ti shekki we men goji li ya we sha toomon, teemuko mu ti ku buk mu, men ma yuwa shebo ye men ta parreni mini ti sheron shiju pa ka tei lo we ma fowon mu tegamu min ta sheron tei ma yewu bi sheman, man yun shira ka tei man ma yuwa shira ka tei tere sha to ma, mamma tei ma mara sharari man yun shuranmu to tere shema amma men fuwa fo teima, ma fowonmu fuwa fo pekromu ti kuno tei, mo min yu ɗeyo kpang kan shayenmu te we guk mina goji ti peron shayeju, ti ku'u guk mina goji ti ya wen kpang we po shereju sharo shege in tu ye ti men ti shayeju, me an tomin ti shupuru min an biju in ti tewe ya ka ma yu meren kpang to goji ti ya meren kpang ti ku buleju. Tene wee sha toomo, twela mu ta keɓemu, meri ti sha'a toomon tei, a ɗon we ta re shak ki me min gojin, ye bino bino ma rena ku buk goji, goji ta ya telyo, ta tellani ye ɗuma bino ye wan nei to hen, <noise> to ke mo an yi ɓino bino ma dura ti mina ko, to ɓino ɗura ti mina no pa, bino bino fo shii, bino ye ni yo shii, to niyo deen ma pene bino ye bino shii, a ɗon. we ti clina ti ku buk goji, min ti sha'a toromon mere, me ti yani ti shakki guk mina goji shii we men ti ya ti ku buk mu goji, min ti sha toomon a ɗon men bi ka we ta shar to we daklanim to mun, shii we min ti ya ti fo manamu